Ekeeriye yǝ ri koturu yáa nya okopi <hesitation> rǝ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa wɔɔ, anyɩŋ vwe. vwe lóo ku okopi. Wǝrieŋkpǝ wutukpǝ le wurieŋkpǝ sa ŋkpǝ wǝ́ e le kpii sɔŋkpɛ wɔɔ, ŋkpǝ wǝ́ lóo ku okopi. Lǎ siɛrɩwǝ sa yée ri kpǝǝsiɛrɩʊ wǝ lóo ku lǝ okopi. <hesitation> tusa ke mǝŋ yǝ tɨ yǝ ŋ tɛŋ wɔɔ, lǝ̌ kpǝǝmɔrʊɩ kpǝǝmɔrʊɩ sa la ŋkpɛ yée ri ŋwǝ ŋke lóo ku okopi wǝ́ ŋ nóo toolu lǎ wɛlɛŋrǝ. Paa wɔɔ, siɛrɩwǝ wɔɔ, wǝ lóo ku okopi rɨ wǝ lóo kuŋ anyɩŋ lë etiri sa dɔɔpolǝ asɩ etiini la acʊma ǝŋ, wǝ ŋmɨ ŋ́ na nyɩŋ wǝǝ <hesitation> Kɨto lě ekeeri le eikǝ. Siɛrɩ ri wǝ ponu baŋpa ǝŋ.